Ny mampiavaka ny biby aroa ndreky zany hoe sovaly sy ny apondra zany hoe zegny ny sovaly anisan'ny biby iray matanjaka managna ny maha izy azy ary malaky fa izy samby ampiasain'olombelogno anaovagna <hesitation> transport zany hoe zegny entiny mandehandeha fa amin'ny ankapobe ny sovaly tegna matanjaka e karaha biby <hesitation> karaha atanjahan'ny taxi moto regny sovaly e, fa ny ampondrana zany tsy malaky e, mande botsa hely izy.